عقب هاي القطوة قعدت تحوس في الهاي القلادة وانسخطت صارت آدمية وقاعدة تستكشف حياة البشر دشت وسطهم كانت قاعدة تتعلم ما تعرف تتحكى ما تعرف تتصرف جنها طفل صغير وهاي الطفل قاعد يتكون نموه العقلي شوي شوي لين دخل عالم البشر